Ounahepero woheva aat oheva otjina otjinene oheva oo tjina otjinene momwinyo womundu motjimbe tjokutja oheva iungura ovina ovingi petundu po pomundu oheva tjiunayo iungura ovina ovingi, oheva ndji orundundura ndji tuyenena okukoha nayo ovina peke peke oyenene okukoha nayo virare uyenenaokukoha nayo zombanda zoe noho kwete mbutukara komauye womeya ngeteya uyena okutwa momeva nai tjiwaumbu mokaa moka eke orupyu orupyu rweke nai handje omeya yarire omeya omawa oyenene okurikoha nayo noho. Oheva uyenena okurikoha pena oheva ndji ndjiuyenena okurikoha indjo ngungawe indji ndjitoora ndji ohumoo mo outu okurikoha nayo nu noho oheva ndjo ngungawe ndjo uyenena okukoha nayo ozombanda zoe nokuhena heva konoo hupu orondu indo zombanda kutja zerire ozongohoke umunike nawa nai uso kungurisa oheva okutja nokuhena oheva konoo hupu kutja umunike nawa ukoha orutu roe uso kungurisa oheva popengi noho nandae oheva ndjo rundundura njo ondjitukoha naovitjuma ondjitutoora atukoho nao ohauto otoora okoho nao otuho atata oheva otjina otjina hepero navi uriri mena rokutja motjimbetjokutja ove iunguri ootjiungurisiwa tjimwe ponganda tjitjiungura kombanda oviungurisiwa avihe movanga okukoha ovitjuma nai oheva watwamo. Her- 01- h107 2 movnga okukoha ondjuwo pehi oheva watwamo, movanga okukoha andae itjo otjiuru tjoye omuni uriri, oheva wa ungurisa. Okutja heva ina orupa orunene ndu injanda momuinjo womundu nu noho nu ina orupa orunene ndu injanda metundu. Andae mozomberoo zetu nda uriri ndutukara mo nai muna ovandu vatwamo oheva momeva mavekoho nazo ozo flura pehi mavekoho nayo otuho, ozomira okuyeka indo oruuma indo ruuma uriri omeva ngo yesokukara noheva katiti mena rokutja tjiyarire omeva uriri ngehina otjina ovina kavina okukohoka. Toorera owina toora ombanda twa momeva koha, ngehena oheva kaena okukohoka. Nambano tjitwautu okutwako ko andae okawe uriri nai koheva ohu uriri nai koheva ohu uriri, otukutura katiti nai, otjina tjo tjandje tja yepaere. omotjimbe tjotjikwaye? Oheva ina ovina kaani mbya ungurwa muyo ovyo mbi kohorora ozombanda, ovyo mbikohorora orutu rwetu kutja andarire orutu rwee aruhakara nondova, ohamunika ondae mbyo kutja hapo nu omundu werikoho hapo poo wahiti momeva apiti? Ya, nu werikoho mamunuka nawa, okase koheva ngo kuwaungurisa, oheva otjina otjinahepero tjinene navi uriri.